ഗേര്മന്യ് സമ്സ്ക്രുതി ശസ്ത്രമ് സഹിത്യമ്। സന്ഗീതമ് മര്യു ക്രമ ശിക്ശിനകു। പ്രധേന്യന്ത്യമ് മിസ്ഥു സമര്ധമന്। തമയന ജീവനശയലിനി കലിഗിവുന്ദി। അഛരയലു മര്യു നൈതികത സമയപലന। ഛല മുക്യമയന ദി വേക്തികത സ്തലനി। ഗൌരവിന്ഛദമ് പ്രമുക്യമയന അഭ്യസമ്। അഹരമ് ഭ്രോഅദ്ഫ്രുഇത്സ് <hesitation> പ്രേത്ത്ലേസ്। ബീര് മര്യു ബ്ലച്ക് ഫോരേസ്ത് ചകേ പ്രസിധ। മയനവി സന്ഗീതമ് മര്യു കല ഭിദോവേന്। ഭഛ് മര്യു വഗ്നേര് വന്തി സന്ഗീത വിദ്വമ്സലു। ഇക്കല പുത്തരു പന്ദഗലു ഓച്തോബേര് ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ്। മര്കേത്ലു മര്യു ചര്നിവല് പ്രത്യകമയനവി। സഹിത്യമ് മര്യു തത്ത്വശസ്ത്രമ് ഗോധേ ശില്ലര്ലു। മര്യു നീത്ലേ രഛനലു പ്രപന്ഛ പ്രസിധിമയനവി।